Taati yi'iko andiivikuzoli kuñaámi ku chikaka ku kuiili ku tadu ku chirreka naakatijakuti nyaáta tiijiiña ku tati na'ana kodejadi maáka ti iiyo.